Fomba fiasan'ny ampola dia misy karazany roa ao ny fanomezany hazavana amin'ny alalan'ny taratra izay avaokany revo misy ny haizina misy koa faharoa manarak'izany ny fomba fanomezany hafanana amin'ny alalan'ny fiompina ireny akoho ohatra.